Imunu wesa abadilise itabia jamwene kulingana i- i- ili- is- isindeti, <noise> kamaulukupepa bidi uwesa ubadilise ikiba ipi iba itabia jabo kama ulukunywa uvugimbi, ukuwese ubadilise itabia <noise> kama ulikulima uwesa uwesa ubadilise ukulima, kama ulikukaa, ulukuvomba ibiasala uisivi, uwesa ubadilise itabia ata kuvanu. kama ulikusova navanu isivi, <noise> uwesa ubadilishe itabia jiako, kama ulikuvomba amambo amavivi uwesa ubadilishe itabia. <hesitation>